Hioko'i oiraarei ii'aa ii reoreori, a bisioea bisio, sa bisio o ageau roga'a uta'aha opii'a- opii'a tabiro roga'a ua'oea ii'aa bo parusuu, parusuu tabiriro abaia oiraarei opii'a <hesitation> tabiriroarei, opii'a tabiriro ii'a ua oea ii'aa bo parusuu. Hioko'i uka bai kasiba sa bisioaboo, a orii'ii'aa bo tabiriarei hoko- hareboroo, ee oiraarei oo'ore iisii ori ii'aa bo tabiri bousiroriarei. Ha oiraarei ii reoreori a bisioea bisio opii'a tabiriro roga'a oo'ore aarei parusuu- parusuu- hareeroo ua- ua aba- hareero kure'eepitee. Oira hioko'i ii'aa bisio kekeabaa bisio ee, oira ii'aa parusu boikiro sa itokopapita opu- harehe oiraba oo're horihusi roarei pu'apitee. Haia oru bai boori porepita boatoi a bisio kekeabaa bisio, heuaboo ua aba'uiua ii bogiteiriarei, o oru oira hioko'i bo parusuu ii'aa. Iisio a iisiio utee- hara- hunoo. O oira ahuraribaa ii'aa. Aree'ita usiro'o oru oira hioko'i ii'aa a biosiea bisio parusuu- parusuu tabiri ari'ure, haoiraare bo husirori, ee, oru pirio ko'i bo tohi'ehara bo tohi'ehara. Piro hioko'i boorii pu'ahaaboroo bo husiroriarei boo'ore ua aba- haa'oeroo ua hura- hareeboroo iisii. Ha oru bai boore agaarei, o ia bisio kekeharaboro ii'oo bisio ii reoreori a bisio kekeabaa bisio oru oira hioko'i ii'aa opirobu bogiro ruhiabaa oiraareha uka birabira'upa, sa bisioau hioko'i, bo pasuu ii'aa hioko'i. Ua kure'eeraea akukupita hioko'i uka biabira tahii hura'opa. Iibaa hioko'i ua oirareraea bisio oru oira hioko'i ii'aa a boropa tahotahobaa hioko'i oo'ore a bisio utee haahuroo, ahe'a parusuu. Ha oiraarei ii bogiteiri a bsioea bisio o bira prusuuia hioko'i. Boikiro o reetoi haia a haribohara. Are'ei bogi, eke bo suku'u, eke bo heruba, o bisio heua aba'uia kure'eepite rooari kararau o bira paruusuuia hioko'i.